Hmn, ko mbi'ay-maa-mi ɗo'o kam, a yi'ii no leydi meeɗen Naajeeriya jooni woniri, haala heɓuki gollal kam walla mi wi'a kuugal ko huunde saatnde. Boo mi anndi gila timmin-ɗaa jannde maaɗa walaa bi'uɗo ngaddaa ɗereeji maaɗa. So jooni ko ɓuranta ma tefa wonngol laawol ngol aan mballata hoore maaɗa, yalla ngomnati hokkaayi ma gollal. Misaalu foti a naata ndemri, nden mi anndi a yiɗi dabbaaji, ko haɗta a naata durngol dabbaaji ngam mbotoo-ɗaa.